Áh saig ñi yia noh soh tzáh yia tzá nii buoh chig tzá ja láh chíh ya sea ín niih au fu éh jo yia tzá uh cain tzá la já lah láh la jáh láh chih jo sóh joh tóh chaig kóh úh ñih jo oh chig tzá ja láh noh áh chii náh kóh lah.